لما أفكر في اللون البرتقالي يجيني شعور بالدفء، والحيوية يعني هاد لون مرتبط بأشياء كثيرة مثل: السعادة، الفواكه، الإبداع، التحذير، الوقت الخريفي، يعني اللون البرتقالي يعتبر لون مميز يجمع بين الدفء، والطاقة.